қариясы бар үйдің қазынасы бар мақалда айтылған сөз ұлтымыз үшін бек ұстаным
алайда қазіргі уақытта жағдай басқа қарттар үйі тіпті егде тартқан адамға арналған бақша пайда болды
неліктен кей қарияларымыз балаларының үйінен пана таппай жүр
бүгін анықтап көреміз бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
ерназар студиямызға қош келдің нешедесің мен он жастамын
он жастасың нешінші сыныпта оқисың бесінші сыныпта оқимын мхм
атаңның баласысың ба апаңның баласысың ба ыыы көбінесе апам апама жақынмын
апаңның баласысың мхм өскенде атаң мен апаңды асырайсың ба иә мхм
гүлмайра апа енді міне жаңа шөбереңіз иә іхі ерназар шөбереңізді естідік сіздерді асыраймын деп отыр
сіз сіз қазір ііі ерназар сіздің сізбен бірге тұрады иә балаларыңыз бірге тұрады
үйдің жанында тұрады бұлар бөлек тұрады менің қолымда екі балам мен екі келінім бар мхм үш немерем бар
олар кішкентай бір жарымда үште мына шөберемнің үлкенін алып келдім сосын
үйде сонда сонша адам ыыы бірге тұрасыздар қиын емес пе жоқ қиын емес көңіл сыйса бәрі сияды бәрі де
сіздің ыыы өзіңіздің жастық шағыңызға сапар шексек сіз өзіңіз келін болып түскен кезде ата енеңізбен бірге тұрдыңыздар ма
тұрдым ата енеммен бірге тұрдым сосын атай қайтыс болды одан кейін ене қайтыс болды
менің шешем өзі савхозда жалғыз тұрды астрахань районының жасот савхозында біз шал екеуіміз соған көшіп кеттік
сол жасуат савхозында қырық жыл тұрып шал негізі өзі осы астананікі қайтадан еліне алып келдім
ер жігіт еліне дейді әлгі не тойған жеріне дейді ғой сол сияқты өз еліне алып келдім енді міне
он жыл болады алла жазса жетінші жылы келдік содан бері осы қалада тұрватырмыз
балаларымыз өсті өнді бәрі осы қалада оқу оқыды жұмыс істеді сондықтан олар көшіріп алды да
үйінің жанынан мына ерназардың үйінің жанынан үй салып берді бізге мхм кішіректеу үй сонда тұрватырмыз
түсінікті ерназар ерназар шөбереңіз сізде неше балаңыз неше немереңіз бар
менің он балам бар жиырма бес немерем бар алла жазса жиырма алтыншы туады төрт шөберем бар мына шөберемнің үлкені
ерназар шөберенің үлкені қазақ айтады ғой немере өз балаңнан ыстық деп расында да солай екен
кейде әке шешесі немерелеріме айқайлап ұрысса өз балаларыммен шығысып қалатын ауруым болады сөйлеспей қойып өкпелеп балаларыма ы сендердің балаларың екенін білдік деп
сіз ыыы міне қанша бала қанша немере көріп отырсыздар
сіздерді үйлеріңіздің ішінде осындай құрмет бір бірлеріңізге деген сыйластықты қалай орнаттыңыздар қалай тәрбиеледіңіздер балаларыңызды
енді бір алланың несі шығар содан кейін
біз он баланы үй біз далада жұмыс істейміз мхм
көбіне кім өзі гүлмира өзі балаларды өздері тәрбиеледі мен балаларға енді қисық жүрсе айтамын ғой былай қисық жүрме деп мхм
ең бірінші сіздің бір өте керемет таңдамыңыз мына қыз таңдағансыз керемет
өйткені далада жүремін дейді мына кісі мен өзім алып келдім өзім анда апардым деген сөзіне қарағанда сіз дұрыстап тұрып бір әйел болсын деген таңдауыңыз күшті болған екен
атамыздың талғампаздығына шүбәміз жоқ
енді бақытты отбасы міне ортамызда отыр қанша бала қанша немере шөбере көріп отыр қандай бақытты
енді ортасында жүр балалардың бақытына бөленіп жүр шөберелердің бақытына бөленіп жүр
енді өкінішке орай барлық қарттарымыз мұндай жағдайда емес қазір оны шындық біз өзіміз көзімізбен көріп жүрген шындық
ортамызда барат атамыз отыр барат ата өзіңізден сұрайын дегенім сіз қазір нешедесіз қырық алты қырық алтыншы жылғымын
қанша қырық алтыншы жылғы мхм
сіз қазір өзіңіз і немен айналысасыз
өнерім осы мхм одан басқа ешнәрсе істей алмаймын
ұлтарақ жасайсыз иә мына он жыл болды ауырғаныма мхм бір қолым мен бір аяқ аяғым істемейді мхм
мхм ыыы алып келген ұлтарақтарыңызды көрсетсеңіз өзіңіз өзіңіз қолыңызбен жасайсыз оны иә мына кемпірім жәрдем береді маған мхм сіз кемпірім кесіп береді
сіз оны сатасыз осы жиырма жылдап осыны ермек қыламын өзім мхм
ауқатқа ақша тауып жүрмін пенсиям алғанда жетпейді пенсиям мхм пенсия аз
сіз ыыы балаларыңызбен бірге тұрасыз ба балаларыңыз қайда жоқ балаларым жоқ немерем бәрі сол қосшыда мхм менің күйеу балам
бір он жыл болды үйді үйді мен алғанмын
оны білмедім мхм соны бір жылдан кейін айтты да бұл жаңа күйеу бала айтады үйден шық дейді бұл қалай шығамын дедім
кемпірім екеуімізді қуып жіберді күйеу балам күйеу балаңыз
балаларымның андай балаларым онда үшеу немерем болған аяғын басқыздым
қазір алды жиырма бірде мхм екіншісі жиырмада үшіншісі он сегізде
олар ыыы сізбен бір қарым қатынас ұстайды ма сізге келіп маған келмейді екі жыл болды қазір квартирада тұрамын квартирада мхм отыз мың төлеймін бір жай там
ы қазір сарай сықылды қыстай жаурап шықтым тағы биыл тағы тұрватырмын екі жыл болды мына
сіз сол балаларыңызбен өзіңіз ыыы кездесуге сөйлесуге талпындыңыз ба келмейді маған ешкім келмейді
сіз өзіңіз барған жоқсыз ба сол балаларыңызға мен қалай барамын ы келмесе
келмесе мен қалай барамын өзім өзім әрең жүремін мхм
олар маған келу керек қой келу керек қой
сізді үйден қуып жіберді сіз қарттар үйіне баруға тырысқан жоқсыз ба қарттар үйінен пана табуға пәтер жалдап жүргеннен гөрі жоқ

ал қызыңыз ше менің түсініп тұрғаным сізді күйеу балаңыз қуып тұр қызыңыз не істеді қызыңыз ештеңе айтқан жоқ па тоқтатқан жоқ па жоқ ол қорқады
қорқады қорқады мхм ол әбден әбден қорқытып алған мені немене кемпірімді қорқытқан пышақпенен балтаменен
оның бір жақсы сөзі жоқ мхм міне содан үйден шығып кеткенмін
кемпірге айттым давай оны не болсаң да не болса да жай там
мхм мынау үйінде қалсын мына он жыл болды қазір квартирада жүрмін
сізге тағы да менің сұрағым бар ы сіз өз сана өзіңізден өзіңіз ойладыңыз ба
неліктен сол күйеубалаңыз да жалғыз қызыңыз құдайдың берген жалғыз дана қызыңыз сіздерге осылай қарап сіздерді үйден қуып жіберді
не себептен сіз өзіңізді өзіңіз ойлап өзіңізден кінә тапқан жоқсыз ба өзіңізді бейкүнә деп ойлайсыз ба
өмір деген өмірде екі жақтан болады бір жақтан емес жастардан да болады и қариялардан да болады
сіз өзіңізді сынап көрдіңіз бе өзіңізді ойлап көрдіңіз бе ой салып неліктен қызым сондай
ешқандай мен күнә жасағаным жоқ не не күнә мен өзі таңғалдым
бұл неге мені үйден қуады үйімді сатып алып
жұмыс істегенмін мен өзім бағып өсірдім сол балаларым немеремді мхм қазір сондай жігіт болды жұмыс істейді ата деп маған келмейді мхм
енді қалай болса да үлкен кісінің аты үлкен кісі қария оған деген сыйластық бәрібір болу керек болу керек
болу керек ы олжасжан жақсы адам қартайса жазып қойған хаттай дейді жаман адам қартайса бықсып жатқан оттай дейді
мәселен сіз енді сол ыыы өзіңіздің сол қызыңызға қандай тәлім тәрбие бердіңіз
қызым ештеңе айта алмайды айтады қызым қорқады күйеу баламнан қорқады
қызын ол ыыы махат атамыз қызын өсіріп жеткізді күйеуге берді
ол бірдеңке айтса сразу ауызын жапқызады болды содан қорқады
бұндағы психологиялық ыыы ы қысым көрсетілуде әйеліне де мына отбасында сіздің қызыңызға психологиялық ыыы қысым
ол кісі өзінің ерінен қорқады сондықтан сіздерге деген сөз айтылмай жатыр
мен түсінбей жатыр мұндағы сұрақтарға адамның өзіне қарағанда түрінен ақ көрініп тұр ғой
мынау сіздегі көзіңіздің тереңдігі өмірдегі соншама қиындықты көріп отырса да үсті басы тап таза санасы ешқандай да ауру емес
тіпті жұмысын да істеп отырған да аяққа салып аяқ киімге салып отыратын ұлтарақтарды істеп отырсыз
сондықтан мұндағы сіздің ыыы неңіз тіпті өзіңізден ешқандай кінә жоқ ата оған уайымдамаңыздар да еш нәрсе тыңдамаңыз қызыңыз тек қана психологиялық қысым алуда иә мхм
бізде қарттар үйінің ыыы өкілдері отыр ыыы жанар ханым
сіздерде қазір ы қарттар үйінде қанша ыыы қария бар қанша қария тұрады
қазіргі уақытта біздің мекемеде үш жүз сегіз адам тұрады мхм оның ішінде екі жүзден астамы қарт адамдар мхм
олардың ы былай үлес салмағын қарастыратын болсақ балалары бар немерелер немерелері бар қарттардың саны қанша үлесі қанша
енді балалары бар немерелері бар адамдар қазіргі уақытта бір і өмірлік қиын жағдай ы душар болып келіватқан жағдайы бар
екі мың он бірінші жылдан бастап бізде ақылы негізде қызмет көрсетеді сондықтан кейбір қарт адамдар
мысалы балалары панасыз қалса немесе ыыы сол кісілермен тұруға жағдай болмаса
жаңағы психологтар айтқандай ыыы сыйыспай ыыы жатқан жағдайларында қарт адамдар бізге келіп
ақылы негізде сол кісілердің қызмет алуына кепіл болатын балалар болып қазіргі уақытта сондай қызмет көрсетіліватыр
қарттар үйінде тұрып жатқан ыыы қарияларға балалары ы немерелері жиі келіп тұрады ма келіп тұратындар болады ма
келіп тұратындар болады бірақ жиі деп айтуға болмайды негізі көбінесе осы қарт адамдар өздері ыыы
өз ақшаларынан өз зейнетақыларынан төлеп отырады ал жетпейтін ақшасын сол балалар төлейтін жағдайда көбінесе ол балалар осы ыыы
біздің қалада мысалы пәтерсіз жүргендер немесе ы бір ыыы жағдайға байланысты сол адамдар ер адам болса өзінің зайыбысыз қалып
жаңағындай қызы мен күйеу баласы өзі пәтерде жүрген жағдайда болады мхм сондай да келіп отырған жағдай
мынау экономикалық жағдай материалдық жағдай жағынан келіп отыр бірақ рухани жағынан ол кісілер қарым қатынастарын үзбеген мхм
үзбеген енді
иә біздің қазақ қазақ баласы әкең жынды болса байлап бақ бақ деген даналы сөз бар
біз баланы не үшін өмірге әкелдік мхм өмірге әкелдік жаңа кісі де айтып отыр он бала әкелдім
мен де он бала әкелдім мен атамды жеті баламенен мен бақтым
сексен жетіге келгенше мен өзім бағып қолымнан жөнелттім сонда атам айтатын
балам ай осы істеген жақсылығың ертең алдыңан қайтсын деп бүгін шүкір тәубе мен соны көріп отырмын
тәрбие тал бесіктен дейді мынау үйде бала не көреді өскенде соны істейді
қазіргі жастардың жаңағы несі он тоғызыншы ғасыр дейді автобустың ішінде бір екі балаға мен сөз айтып едім мені қайырып тастады
сіздің шаруаңыз болмасын қазір он тоғызыншы ғасыр он тоғызыншы ғасыр ата анасын далаға таста демейді ғой мхм сен анаңды далаға таста демейді ғой
біздің қазақтың жастарына айтатыным кешіріңіздер ата анасы қандай болса да ұл болсын қыз болсын
әке шешесін өзін өмірге әкелген әке шешесін тәрбиелеп дүниеден өзінің баратын жеріне дейін бағу керек
біз бала тәрбиесінен қазір қалып бара жатырмыз неге қазіргі жастар жұмыс жұмыс дейді таңертең кетеді кешке келеді
балалар ұйықтаватқанда келеді таңертең ұйықтаватқанда кетеді ол ата ана қалай балаға тәрбие береді
яғни осы осы жерден үзіліп кетіп бара жатыр ғой мұндай байланыс тәрбие деген кетіп бара жатыр
ал енді ата әжесі бар балалар ол қанша дегенменен жаңағы баласын тәрбиелейді бесікке бөледі әлдиін айтады ертегісін айтады
өмірден түйгенін баласына айтады а қазіргі жастар оны айтпайды мысалы көңіліне жақпады ма атасы мен енесін апарып тастайды
ертең ол алдыңдағы уақытын ол біліп тұрған жоқ мхм не болатынын бірақ біз келешекті тәрбиені жоғалтып бара жатырмыз
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс қарияларымыз неліктен қарттар үйінде тұрып жатыр қалай түседі
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ыыы қарттар қамы тақырыбын талқылап жатырмыз камал аға
ыыы міне ыыы жаңа бір бірнеше ыыы қарияларымыздың әңгімесін естідік қарттар үйіне қалай түсетінін қарттар үйіне балаларының зейнетақысы үшін ғана баратын да естідік
мен өзім шыны керек мен журналист болып істедім қарттар үйіне бірнеше рет барғанмын бірақ ыыы астанада емес мен мен де оның куәсі болдым көрдім
сонда андағыны қарайсың да рас қарияларға қарап жылағың келеді
мұндай ыыы жағдай сіз өзіңіз мәжіліс депутаты болдыңыз парламентте болдыңыз осы мәселе қалай ыыы көтерілді ме
енді ііі енді бірнеше ммм осы республиканы аралап жүріп бірнеше ммм қарттар үйіндерінде болғанмын
ы ең үлкен өкініш ыыы бұл соның сексен тоқсан пайызы қазақтың шал мен кемпірлері мхм
ол заманда бұл заман қазақта ыыы анасын әкесін тастап анау қарттар үйіне апарып қою деген ол адамның ақылына сыймайтын қазақтың дәстүрінде болмаған нәрсе оның барлығы
бірақ өкінішке орай ол факт оны біз и оны ол одан кейін мен енді қызметкерлерімен сөйлестім мынау әріптестерімізбен
мхм күзетті кәдімгідей қарттар үйіне жату ол да бір үлкен проблема
ол барып жата салмайсың өйтіп ол ол тоқсан тоғыз қағазы бар очереді бар басқасы бар
енді осы жерде осы жерде жақсы айтыватыр тәрбие
тіпті қараңыз сіз жаңа өзіңіз айттыңыз қарттар үйіне тұратыны бар одан бөлек кезек бар сонда кезек болып тұр
кезек болып тұр иә ыыы ол бұл тенденция және азайыватқан жоқ қой мхм көбейіватыр өкінішке орай сонда осы жерде жақсы әңгіме айтты тәрбие
біз ы балаларымызды жастарымызды өзіміздің дәстүрлі құндылықтарымызға сене отырып тәрбие бермесек бұл жағдай кете береді өстіп
мейірімділік жоқ бауырмалдық жоқ үлкенді сыйлау жоқ сондықтан осының бәрі шығатын мәселе
бізде ортамызда денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің өкілі отыр
ы шолпан ханым бізде қазір қазақстан бойынша қанша қарттар үйі бар
енді бүгінгі таңда ыыы қарттар мен мүгедектерге арналған қырық тоғыз медициналық әлеуметтік мекеме бар
енді екі мың оныншы жылмен салыстыратын болсақ жыл сайынғы осы деңгейде тұр өзгеріс жоқ иә және де қызмет алушылардың саны сол жеті мыңға жуық адам
оның бес мыңы жаңағы қарттар қарт адамдар егде жастағы жаңағы денсаулық ыыы жағдайына байланысты
жаңағы әлеуметтік қызмет дейді қажет ететін азаматтардың саны сол бес мыңға жуық осы
ііі бес мың адам сол екі мың оныншы жылдан бастап осы бір деңгейде
мен осы он бес жыл бұрын мынау имановада тұрдым мен мхм сондай біреудің жалғыз баласы
жаңағы әке шешесі жаңағыны өсірді жеткізді машина әперді үй әперді жаңағы үйленіп бір балалы болды ол бала тоғыз жаста болды мхм
содан жаңағы келін мен мынау әке шешеңмен тамақ іше алмаймын үйге қонақ әкеле алмаймын көзіңді құрт деп айта берген ғой
сонда жаңағы бала әйелдің сөзіне еріп анау әкесін көрсең абай құнанбаев тәрізді
сол кісіні апарып алдап мында апарамын деп апарған ғой мхм сонда қарттар үйіне апарып тастаған
әлгі кісі бір жеті болған жоқ қыстыңгүні апарған ойланады әй балам мен қайда келдім дегенде осында тұра тұр сосын алып кетемін дейді
енді үйіне келсе немересі жаңағы атасы жоқ дейді атам қайда десе дейді айтпайды
содан жаңағы шал жаңағыдан назаланып шығып кеткен далада боранда қар қатып өлді жаңағы шал
қандай аянышты сонда ана бала немересінің айтқан сөзі менің әлі жүрегімде
әкесі мен шешесіне ертең қартаясыңдар сендер деді мен сендерді осылай далаға қатырып өлтіріп көмбеймін де дейді бүкіл ел жылаған
осы тәрбиені мысалы енді ол солай болсын деген жоқ қой дегенмен де жаңағы қарттар үйін де азайтса
балалардың жаңағы кінәлісі бар кінәсізі бар қоғам тәрбиеге әкелсе мынау ата аналарыңды рас қателіксіз адам баласы болмайды
кішіден де бірақ дегенмен де мынау қоғамның тәрбиесі керек
кім қалай тәрбиелейді міне осы жерде жақсы айтыватыр балалар ұйықтап жатқан кезде кетеді адам ұйықтап жатқанда келеді кім тәрбиелейді оны
міне мәселе жапон сияқты дамыған мемлекетте мемлекетте оларға әйелдерде ы жалақыны аз төлейді жұмыс несінен неге
әйел адам или жұмыс істемеу керек мхм сол ақшаны күйеуіне беріп иә болмаса жұмыс істесе де ыыы сокращенный рабочий день дейді қысқаша
өйткені не үшін негізі философия негізі бұл саясаттың ыыы балаларға анасы тәрбие беру керек
мхм сондықтан сол әйел адамды көбінесе сол неге береді
ыыы мәселе сингапур деген мемлекет бар өзі кішкентай арал не мұнайы жоқ не көмір дым бес миллион халқы бар
ыыы ол төртінші экономика әлемде төртінші экономика сол ыыы мемлекетте ы заң шығарған кезінде премьер болғанда
алимент мхм мәселен ыыы балалар тастап кеткен адам алимент төлейді ме соттың шешімін ата анасын тастап кеткен қарамай жатқан і балаларына алимент төлетеді
расында жаңағы қарттар ы көбісіміз айтыватырмыз ғой ол мысалы қарттар үйінде қанша адам бар деп олар уже мемлекетте белгіленіп қойғандар да
а белгіленбеген ы көшеде жүрген қаншама қарттарымыз бар біздің мхм
өйткені ііі өзіміздің қазір көмектесіп жүрген көп үлкен аталар бар да үлкен ата олардың докуметтері жоқ
қайда деп сұрасаң ұрлап кеткен жастар ұрып кеткен деген көшеде жүрген ұрып кеткен ұрып кеткен ол кісі ондай кісілер де болды
және де ең соңғы ақшасын жаңағындай ыыы қарттар үйіне түспейін өйткені бір кісі болды өзім қазір үйде тұрып жатыр жаңа ағамның үйінде
ол кісінің өмірбаянын естісем расында көзімізге жас аламыз себебі қызы жаңағындай кісі күйеу баласының айтақынын тыңдап ы қызы әкесін қуып жіберді де
үйін тартып алған оның да а қызына қанша жалынған ыыы қызы айтқан әке онда маған кредит алып берші деп
мхм ол тағы да әкесін тағы да кредитке итермелеватыр да
а ол кісінің жұмысы жоқ не ақшасы жоқ мен қайдан аламын дейді де бірақ үйін уже алып қойған ол кісілерінің
сол кісі сол сияқты солай үй сұрап келген кезде біз кішкене времянкіден жаңағы үй беріп қазір сонда тұрыватыр
сол кісінің жағдайын сұраған кезде документтеріңіз қайда деп пенсия алып берейік десе документім жоқ дейді
документ жасатайын десе оған ешқандай куә куәлік жоқ та ы дәлел ретінде менің жаңағы атымды тегімді дәлел ретінде ештеме жоқ
ол қайда десе оны ұрлап кеткен мхм ыыы жаңағы бір пәтерде тұрған кезде балалар соғып
бары ең соңғы жинап ауылға кетемін деп жүрген ақшасын ұрып жинап алып қашып документтерін алып қашып кеткен
сіздер енді туған өздеріңіздің аталарыңыз емес мүлдем бейтаныс бөтен адамдарға көмектесесіздер
енді қараңыздар бөтен адамға көмектесетін жастарымыз бар ал оның жанында өзінің туған әкесін туған шешесін қаңғыртып қойғандар бар
қалай біреу бәрі бірдей қоғамда өмір сүріп жатырмыз бәріміз бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз қалай
менің ойымша бұның алдын алу үшін мысалға қазіргі таңда ы қарттар мен жастардың арасында байланыс үзіліп кетті бір сөзбен айтқанда і
кім үзді қалай үзді көп сөйлесе бермейді
бұның бәріне і кінәлі жастар деп те айтуға болмайды немесе қарттар деп те айтуға болмайды көпке
көпке топырақ шашуға болмайды бес саусақ бірдей емес бұның ыыы бұның барлығына көз жұмып қарауға болмайды менің ойымша
үлес қосу керек сонда не істеу керек
олжас мен ыыы білмеймін мен ойлаймын былай мынау қарттар үйі бар ғой қазір бәрі керек емес керек емес деп жатыр бәрі де керек
а балалар үйі азайып баратыр аллаға шүкір мен білмеймін статистиканы балалар үйі азайып баратыр өйткені қазір дұрыстап қоғам қарсы қоғамдағы адамдар сол қолына алыватыр
сол қарттарды бір үй жасап қарттар мен сол балаларды бірге не етсе бақса енді ол утопия шығар менің ойым былай
сонда анау қарттардың тәрбиесін балалар көріп жетім балалар анау жетім қарттар олар
яғни оларды бетпе бет түйістіру иә болып бір дұрыс болып кетер өте бір керемет аналар тәрбие береді білгендерін тоқиды
міне қарап отырсың міне ы қуандықпенен гүлмира он бір бал өсірді иә
ол балалар қиындықтан өсірді ол жай өсірген жоқ бала өсіру бәрімізде де менде де алты бала
иә қиындықпен өсірді қиындықпен өсірді соның бейнеттің зейнетін көріп отыр иә мхм
әлімбай ата сізден сұрағым келіп отыр сіз ы сіз де қазір қарттар үйінде тұрып жатырсыз ғой
ы бағана енді бір не біраз әңгіме естідік сіз әлімбай ата сіздің жолыңызды естісек қалай бардыңыз қарттар үйіне
жарайды мен анау кісінің сөзін өте құптап отырмын түсінікті болу үшін мен басына кішкене
басында кішкене кішкене айтып кеткім келіп отыр мен өзім әжемнің қолында өскен едім
ы екі жыл интернатта оқыдым екі жыл армияда болдым екі жыл техникумда оқыдым одан кейін үш жылдай сол семейде істеп
содан кейін әжемнің кел кел кел дегеннен кейін елге келгенмін үйге келіп жұмыс жоқ өйтіп бүйтіп жүрген кезде
арасы бір жыл болған жоқ стрижкада жүргенмін стрижкада жүрген кезде бір қыз болды
әлгі қыз аға деп жүрді мен неағылып жүрдім өзі төрт жас кіші
сол енді ауылдан шет жақта жүрдім де ауылды енді жастар өскенде жастарды танымаймын даже бұрынғы елдер тек кәдімгідей көп біле бермейді сондай жағдайға келіп
сонымен әлгі қызға аяқасты үйлену керек болды үйленіп қалдым тағдыр қосып
сөйтсем үйленгеннен кейін өзім шошыдым әлгі шешесі мынау кішкене жүйке ауруымен ауырады екен
ол баққан шешесі екен сонымен енді өзім ойлап даже менің бір әкелерім айтты кіші әкелерім айтты әй сен осындай осындай үйленіп алып ертең күнің қандай болады жаман болады ау
сен осының ыыы жас кезіңде осыны қойсаңшы дегенге мен өзім ойладым мен оған жаманшылық іс жақсылық істесем неге мен оны тәрбиелей ала алмаймын мхм
ол міндеттікті көрмесем мен неге неғыламын деп едім өзім сондай бір өйткені ішінде бала біткеннен кейін мен ішінде баланы меннен жетім қылғым келмес сонымен әйтеуір сонымен тұрып қалдым
құдайға шүкір еңбегім жанды еңбекті істедім сөйтіп ауылдан жеті бөлмелі үй салдым мхм
табысым жақсы одан кейін табысым жақсы одан кейін кәдімгідей бұрын енді машина алу қиын еді кәдімгідей машина алдым кәдімгі сөйтіп жүрген кезде
а күннен күнге әйелім уже құтыра бастады құтыра бастады құтыра бастады құтырған кезде уже
уже уже менмендік пайда бола бастады содан бастап әлгі әйелім әуелі елді жақтырмайтын жағдайға келді
ыыы содан кейін келген адамыңды күтпейтін жағдайға келді қасыңда бір адам келсе жатып алады
таңертең ерте кетемін енді канторда іс істегеннен кейін отыз шақты планым бар әр үйді аралауым керек өкіметтің планын орындау керек өзім дайындаушы болып істедім
бәрін керек жұмыс істеу үшін кәдімгідей аралау керек елдермен контакты керек сонымен сөйтіп жүрген кезде
онша әйелім күннен күнге даже балаларды маған қарсы қойып мен оны ей қойшы қалжың ғой деп жүрдім анау әкең андай
мән берген жоқсыз мән бермей жүре бердім содан кейін сөйтіп күндердің күнінде ол әйелім әуелі күннен күнге неше түрлі сорақыларды шығарды
кетіп қалатын жағдай шығарды даже бір рет машинаны мен неге айдамаймын сен неге машина айдайсың
мен ол машинамен жұмыс істеп жүргенім оның ойында жоқ мен как будто бір ойнап жүргендей боламын
қыдырып жүргендей боламын өкіметтің планын орындап жүргенім жоқпын как будто мен бір
ал ақша қайдан келіп жатыр ол ол ақшаны білмейді ол аспаннан как будто менің төбеме түсіп жатыр дегендей ол ей жарайды қойшы болды анау мынау
енді соңында әуелі енді соңында мен машина неге айдамаймын мен неге жүргізбеймін деді ей қой сонымен бір айдай кетіп қалған мен машина шопырды оқимын деп
оқыған да жоқ бір ай тағы бала шағаларды тастап тағы да кетіп екі айдай жүрді тағы келсе сөйтіп жүрген балаларды өзім қарап жүрдім
бірақ аурушаң шешесі болды оны да бөлгенім жоқ сөйтіп жүре бердім
күндердің күнінде күндердің күнінде уже мен өзім сол үйден уже кетуге мәжбүрледі себебі себебі ең әуелі әлгі әлгі кезде былай деп шықты
сенің кіріңді жумаймын тамағыңды пісірмеймін даже қасыңа жатпаймын анау мынау деді уже маған кет деген жағдайға келген сияқты болды
сонымен бір жарым бір жарым айдай өзінің несін істеді таңертең балалар шағаларда таңертең отырамын да
анау шалынып кетеді анау кемпір төмен қарайды балалар да төмен қарайды тамақ жүрмейді екен ас тұрамын да кетемін
сіздер і неше неше бала тәрбиеледіңіз сонымен енді бес балам болды менің бес бес балам болды екі ұл екі ұл бір үш қызым болды
содан сөйтіп жүремін тағы содан кейін не кешке жақын келсем тамақ жол сол
ол уәдесінде тұрды бір жарым ай өткеннен кейін уже де болмады мен уже ажырасуға шамам ажырасуым керек болды
сотқа арызды бердім сонымен ажырастым үйдің түгелімен бердім ештеңе де алған жоқпын осы астанаға келіп осы астанада жұмыс істеп жүрдім
құдайға шүкір мында да жаман болмады мына жақсы жұмыс ы кәдімгідей жақсы табыс тауып жүрдім
кіші ұлымды менің баққан әкем әлгі әкем соған әкеме бердім
оған постоянно ақша салып отырып ол балам өзі үй салды пысық болды одан кейін мына ұлым ы кейін ол балам қайтыс болып кетті бір қызым қайтыс болып кетті
сол мына ұлым бір ұлым одан кейін сол жеті бөлмелі үйге сол әлгі қыздарым тұрмыста жеті бөлмелі үйге менің ұлым сыймады
баланы астанаға әкеліп астанаға астанада жұмыс істеді өз қолымда жұмыс істеткізіп өйтіп бүтіп
сонымен ақшаны қосып бір үй әпердім келін екеуі ұрысып қалыпты да ол үйді сатып бір жигули машина мініп алдым
содан кейін тағы да шешесімен әйелімен татуласып өйтіп бүйтіп тағы да шешесінің тағы бір бір ай тұрғаннан кейін шешесін тағы да кетіп қалады тағы паналап қаңғырып жүреді
мхм содан бардым да тағы бір үй әпердім одан кейін жарайды мына жерде жиған тергенім бар еді талғардан бір үй әпердім мхм жиырма мың долларға үй әпердім
келініме сыймай бастадым отырсам опақ тұрсам сопақ бола бастадым
былай тұрсам ыржындап одан келе балаларды қарсы қоя бастады
как будто мен бір келе жатсам балалар как будто мен бір адам емес как будто мен бір қасқыр келе жатқан сияқты балалар үркетін жағдайға келді
сонымен сөйтіп сөйтіп енді соңында болмағаннан кейін даже балам да солардың тілін алып әйелінің тілін алып сонымен бала да даже мен жеке тамақ ішетін болдым
одан кейін осы жақтан связь ұстап одан кейін осы қарттар үйіне келдім
ы әлімбай ата сіздің ы балаларыңыз келіп тұрады ма сізге
балам болғанда қыздарым әлі шешесінің несінде баяғыда мен келген кезде шешесі кішкентай үйретіп жүрген
ойбай әкең андай әкең мындай әкең тастап кеткен өйткен бүйткен сол сол қалыптасып қалған балаларда күні бүгінгі
ал балам звондап тұратын келіп тұрады звондап тұрды одан кейін үйді өз атына аударып бердім кейін сатып алған сатып жібергнен алған аударып бердім бір рет келді
енді келген кезде дейді мен сені әкетемін дейді айналып кетейін рахмет құдайға шүкір мына жерде жаман емеспін барлығы бар барлығы не сондай
сонда алып кетемін дегенде сол үйге алып кетемін деп тұр ғой иә
үйге алып кетемін дейді келіні кешірім сұрайды дейді мен айттым ауру кетсе де әдет кетпейді баяғы келінім мен оны енді бір көңілім қалғаннан кейін
міне әлімбай атаның әлімбай атаның сөзіне қараған кезде міне балаларының арасына түспей ақ қояйын балаларға салмақ салмай ақ қояйын деген ы ой келіп тұр
қарттар үйінде оған қазір сонда ыңғайлы болып тұр неге сонда туған үйіндегі туған үйі үйінен қарттар үйі неге артық болып тұр
елдер жұрттар айтты әй үйді сен өзің алып бердің балаларды қуып шықпайсың деп
мен сонда олардың үш баласымен екеуі бесеуімен қуып шығамын ба онда мен өзім кете берейін дедім
әлімбай менің саған айтатыным тұлғаңа қарасаң батырсың ол қатынды қатынды бастан дейді
ол қатынды бір он жыл тұрып қалай шыдағансың бір жылдан кейін оны бір ақ тебу керек еді

бір жылдан кейін бір ақ бала болады сенде тоқтай тұрыңыз айтып алайын
үлкендер айтты ей айналып кетейін ол үлкейгеннен кейін балалар ер жеткеннен кейін қояды деп ол наоборот қылығын қоймай одан басқа асқына берді
мына кісіге айтарым үйде бар ғой отырғанша қарттар үйіне келсе қарттар үйі тек қана атауы жаман болғанменен қарттар үйі өте ыңғайлы барлық жағдай бар
қарттар үйінің болғанына жас ретінде өзімнің болашақ әке шешем бар ретінде жалпы қарсымын
мемлекет бұны аша берудің орнына наоборот қысқартса екен деп тілейміз
қазынамыз қартымыз деп отырмыз олар біздің арамызда болса қасымызда отырса немересіне болсын рухани байлығын ертегі жырларымызды айтып тәрбие береді
біз олардан алыстаған сайын тіптен іріп шірейміз сондықтан да мына жерде отырып аталардың
қарттар үйі жақсы деп қарттар үйіне бар деп жарнама жасап отырғаны менің жүрегіме тіптен ауыр тиіп отыр мына жерде
сондықтан ондай жарнамаларыңызды ы миллион жерден жүз жерден тіпті і шексіздікке дейін жақсы болса да айтпай ақ қойыңыздаршы керек емес
өйткені сіз басқа адамның тіптен аз ғана жақсылық аз ғана бақыт көріп отырғанын сіздердің сөздеріңіз арқылы одан әрмен бақыт деп бақытсыздыққа душар болады деп айтқым келеді
сондықтан керек емес қарттар үйі біздің қоғамға қазаққа керек емес қарттар үйі болмай ақ қойсын деп тілеймін өзім жасым
үйдегі ақсақалдарын апаларын балалары тағы қай жерге тапсыруға әуес
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қазір ы қариялардың қазіргі жағдайы тақырыбын талқылап жатырмыз
енді әңгімені әрмен өрбітпес бұрын алдымен экранға назар аударайықшы
қазір балаларды дамыту орталығы жеке балабақша шағын орталықтың жарнамасынан көз сүрінеді өйткені бұл бизнес қоғамда сұранысқа ие
енді олардың қатарына қарияларды бағу орталығы қосылды иә дәл солай бірақ мұны қарттар үйі мен мұқтаж жандарға арналған интернатпен шатастырмаңыз
ертелі кеш қым қуыт тірлікпен жүрген қала тұрғындары жасы келген ата анасын осындай орталықтың тәрбиесіне береді таңертең әкеліп кеште алып қайтады
бұл жер жер там ы далаға шығады ыыы үйдің ішінде отырады бір бірлерімен әңгімелеседі
ыыы бір бірлеріне секреттерін айтып жатады мен ы кейбірде өстіп тамақ жасайын деп кіріп кеткенде өздері бір бірімен сөйлесіп отырады
ей қыз сен сөйттің ғой бүйттің ғой деп бір біріне қыз деп сөйлейді мен сол кезде айтамын мә бұл кісілер жас жастық шақтарын естеріне алады екен ғой деп
замандас тағдырлас жандар қыр қазағы даладай дархан көңіл қаладаға тас қамал зәулім үйдің ішіне сияр ма
жұмысбасты бала келін смартфонға үңілген немере жиеннің ата әжемен шүйіркелесуге шамасы жоқ
ал орталықта бір біріне ақтарлы әңгіме айтып ескі альбомдарды парақтап сыр шертеді
балаларым сыйлайды тілімді алады маған олай болмайды былай болмайды деп айтпайды
мен не айтамын соны жасайды маған ұнамағанда қалай ұнамаса мен тұрамын ба бұл жерде
басты талап мұнда келген үлкендердің өзі жүріп тұратын шамасы болса жеткілікті медицина мамандары да денсаулығын тексеріп отырады сырқаттанып қалса бала шағасына хабар беріледі
ертелі кеш әңгіме айтып отырмайды ән шырқайды көңілдері қаласа есік алдына шығып гүл суарып өздерінің сүйіктісімен шұғылдануына мүмкіндігі бар
мен актриса боламын сол кісілерге сонда ол кісілер ы беріліп сізге беріледі де әйтпесе сіз ыыы ол кісіге ұрсып не етсеңіз ол кісілер қорқады
бұл кісілер бәрін біледі бірақ ыыы бұл кісілердің этот ы диагноздары альцгеймера деген қазақша алжыған деген
бұл кісілер қазір істеген затын қазір ұмытып қалады сол үшін олар бұл кісілерге айтып отыру керек
ата анаң жынды болса байлап бақ деген халқымызда нақыл сөз бар кеште ұл қыздың жанына келіп немересін мейірлене иіскейтін бұл әжелердің өмірі де бір бақыт
ал еліміздегі сексеннен астам қарттар үйінде жанары жәутеңдеп қаншама қария отыр
кім кінәлі қайырымсыз бала ма дұрыс тәрбиелей алмаған өздері кінәлі ме
артур мағзумов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа сюжетімізден і көргендей енді қарттар үйі емес мұнда ыыы сипаты кішкене басқалау мында балабақшаға бала тапсырған сияқты
иә міне ы атаны атаны таңертең алып кетеді алып келеді кешке алып кетеді
енді бұл ыыы сұраныс сұраныстан туып тұрған бір ұсыныс болып тұр ғой ол сұранысты кім қалыптастырып отыр біз қалыптастырып отырмыз ғой
бұның бәрі сол жаңағы бизнес болып тұр мен сізге айтайын біздің қазақ айтады алтын басты әйелден бақыр басты ер артық дейді
ер азамат қайда тұрса да бірінші тұру керек бірақ бұзатын әйел жаңа кісі айтып отыр ғой
келінім жаңағы қызым ыыы қуып шықты күйеу балам келінім қуып шықты не болмаса әйелі қуып шықты
қазіргі жиырма бірінші ғасыр деп әйелдер шеннен шығып кетті
анау биік үйде тұрады мысалы барсаң мынадай глазоктан қарайды жақтырмаса кіргізбейді
жақтырса жаңағы қолыңда сөмкең болса апаратының болса ей сенің әкең келіпті деп анаған тұрып бір шөкім шай да қоймайды ананы қоя сал жақтырмаған кісіше істейді осының бәрі әйелдерден
жаңа көрдіңіз ғой көрдім көрдім а қарияларға арналған бақша сізді балаларыңыз сол жаққа бір екі сағатқа апарамын десе міне
мен бармаймын неге барамын мен мен өзімнің ұямды алтын ордамды балабақша тәрізді кәдімгі жетім балалар құсап мен бармаймын
ырзығым өзіме міндетті бар болса бел мүшем жоқ болса көзім көреді бірақ соған түсінетін бала түсінеді түсінбейтін бала жаңағыдай жерге апарады тіпті болмаса қарттар үйіне апарады
венера ханым ыыы жаңа м қараңыз ыыы мына бақшаның қарияларға арналған бақшаның негізгі сипаты міне
үйде отырғаннан гөрі міне балалардың бәрі жұмыста немерелері сабақта сол кезде үйде жалғыз қалып қалмасын басқалармен бірге жақсы болсын ы аралассын деген ниетпен ашып отыр
бірақ ыыы бұл қариялар үшін керек пе
әрине керек білесіз бе мен мындағы келіспей отырған себебім қаншама осындай альцгеймер аурумен ауыратын тіпті ауырмайтын ата әжелерімізді үйде соқпақтап ұрыватқан қаншама келін балалар бар
сондықтан да үйде осындай ұрған соққы көргенше олар барып осылай шүйіркелесіп сөйлесіп әңгіме құрып дүкен құрғаны өте дұрыс
ол баланың адамның сана сезіміне психологиялық денсаулығына өте үлкен керемет
ал бұл неліктен мынандай проблема шығып жатыр отбасыда әке шешенің статусы әкенің статусы орны ешқашан да түсіндірілмеген
біз баланы туа салысымен комфорттық зонада жаңағы өзіне жайлы аумақта ұстаймыз да оны өсіреміз
ол бала өседі де ол комфорттық зона егер адам қартайып келіп оған егер жайсыздық туғыздырса ол адамнан әрі қарай айрылғысы келеді
сөйтіп жүріп ол өзіне жайлы уақыт ы жайлы тұру мақсатта мхм ол ата ана ата ананы бір жаққа қарай қуып жібереді иә ол дұрыс емес
рахмет айсана ханым ыыы мен сізден сұрағым келіп отырғаны қазіргі уақытта сіз заңгерсіз ғой сіздің тәжірибеңізде
ы ата анасымен балаларының арасындағы даулар жиі кездеседі ме бір бірімен дау
заң жағынан қарасақ біріншіден ііі мынау енді ы жұмысқа қабілетсіз адамдарды асырау бағу оның ішінде ата ананы асырау ол біздің азаматтардың тікелей конституциялық міндеті
әртүрлі жағдайға байланысты асырамаймыз дейді баға алмаймыз дейді одан қашады ол міндеттен
бұл жерде бұл кісілердің тікелей жаңағы өздерінің алдында бір мақсат қойып сотқа барып сотта жаңағы шешім шығарып
алимент дейміз алимент шығарып жаңағы сот шешімі сондай шешімге келсе онда міндетті түрде соттың шешімімен бұл кісілерді бағады мхм
сондай бір үлкен нәрсе екінші мына жерде қолдап отырып мен не айт айтатыным бір ы нәрсе
егер де ыыы бұл кісілердің болса ыыы кәмілет жасқа келіп жаңағы еңбекке құқығы болса неге бұл кісілерді ыыы осындай жағдайға апаратынын түсінбейтінім
менің ойымша заң заңға бір ыыы бір толықтыру бір нәрсе кіргізу керек те бір баптарды
мхм бұндай жағдайда болатын жауапкершілікті көтеру үшін бұндай жағдайда ы мысалы мына кісінің жағдайы мына кісінің жағдайы
үлкен бір жауапкершілік атқару керек мхм түсінікті сол мәселені көтеріп бұл жерде тәрбие де емес бұл жерде құқықтық жағдай сол құқықтық жағдайдың механизімін күшейту
тәрбие жағынан әрекет ете алмасақ заң заң жағынан құқықтық механизмді жаңағы көтеу керек мхм
түсінікті рахмет гүлмайра апа сіздер міне қанша қарттарымыздың ы біраз мысалдарды әңгімелерді естідік
сіздер үлгілі отбасысыздар орталарыңызда шөберелеріңіз отыр үлкен азамат болсын дейміз
гүлмайра апа сіз осындай жағдай болмас үшін отбасының ішінде әркімнің өзінің рөлі бар
қалай ұстау керек қалай осындай ұйыған айрандай ұйыған отбасын қалай құру керек
мен енді білмеймін қалай деп айтатынын туған баларының беріватқан неге әлгі кәрілер үйне беріватқан
мен өзім тоқсан үштегі жетім шалды бақтым менің ешкімім де емес ол шал менің немере ағамның нағашысы
ағам қайтқаннан кейін ол кісі менің қолыма келді мен ол кісіні бес жыл бақтым тоқсан үш жасында ол кісі қайтты
маған вообше ешкім де емес мхм сонда ол кісіні қонаққа шақырады жаңа әлгі айтыватыр ғой үлкеннен де кішіден де бар деп
расында да үлкен болған соң ол кісіні қонаққа шақырады ғой сонда мен балалардың қыстыгүні болса қолшанаға салып жіберемін
апарыңдар кісіні отырғызамын да қолшанаға балаларға айтамын сүйретіп апарыңдар құлатсаңдар өлтіремін келгеннен кейін
сосын күледі кейде барады балалар ғой ойнап бара жатқанда тату кетеді үйден шыққанда келе жатқанда екеуі ұрысып келеді шал ұрысып келеді
балаларың бар болсын жіберме мені енді балаларыңмен өй не нағашы не болды деп деймін балаларың дұрыс апармады дейді жарайды жарайды
балалар долданып келеді ұрысады немене мен апармаймыз бізді бүйтпейді сөйтпейді әй ертең сен де қартаясың ертең мен де қартаямын
сонда осы шал сияқты болғанда мені далаға лақтырып тастайсың ба ештеңе етпейді жап ауызыңды деп балаларды не ұрысып тастаймын сонымен сөйтіп жүргенде бес жыл бақтым әлгі кісіні
енді міне гүлмайра апа қазір бізге ортамызға керемет мысал келтірді жолын көрсетті үлкендерге құрмет көрсету
ұрпақ сабақтастығын осылай сақтауға бәрі тәрбиеден
мысалы біз кішкентай күнімізде менің әкем ұлы отан соғысының батыры болды да үлкен кісі болды
сонда біз үйде кішкентай күнімізден келген кісіні аяқ киіміне шейін сүртіп бәрін реттеп қойып сөйтіп отыратынымыз барлығын киімдерін үтіктеп мысалы мен өзім әкемнің
өзім мен биттейімнен үйреткенмін балаларды ешқандай ештеңе не етпейсіңдер көңіл жетсе бәрі жетеді сыйласып
жиен немерең да иә ы бөлісе білу керек
гүлмайра мен сені түсініп отырмын бір сөз ғана айтайын мынау ы сенікі молда айтады молданың айтқанын істеме істегенін істе дейді
сендердің істегеніңді істеп отыр және анау қуандық саған сондай махаббатпен соған қарағанда
соған қарағанда сен бәрін дұрыс істеп отырсың сен только өзіңнің не істегеніңді соларға үйретіп отырсың
рахмет ата әжелеріміздің кейбірі балаларына артық салмақ салмайын деп қарттар үйіне өздері сұранады
бізді тәрбиелеу үшін барын салған қарияларымызға көңіл бөле алмай жүргеніміз бе
пікір сан түрлі қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар